कनाड़ा की संस्कृती के बारे में हम मुलाक सारी जानकारी दे सकत हैंगे। कनाड़ा की संस्कृती कला भोजन साहित्य हास्य। संगीत राजनीति और समाज से जूड़ी हैंगी। कनाड़ा की संस्कृती का मुलाक चीज़न से प्रभावित करो हैगो। जिमे सबसे पहले है स्वदेशी संस्कृती यूरोपीय संस्कृति अप्रवासी अबादी अमेरिकि संस्कृती। कनाड़ा सबसे बड़ो और सबसे प्रमुख पीपल को पता है। कनाड़ा की सरकार ने संस्कृती को बढ़ावे के लाने कार्यक्रम चलाये हैंगे। कनाड़ा में फ्रांसीसी मूल के लोग बहुत संख्या में हैंगे। कनाड़ा में व्यावसायिक संस्कृती अमेरीकी ब्रिटिश। और फ्रेंच प्रभावन को मिश्रण हैंगी। कनाड़ा में सेंट को इस्तेमाल नहीं करो जात हैगो।